في عمان أكثر الأشهر حرارة عادة يكون في شهر يوليو وأغسطس، وتصل درجة الحرارة الحدود عالية جدا، وخاصة في المناطق الداخلية، أما أكثر الأشهر برودة فبتكون في شهري ديسمبر ويناير، خصوصا في المناطق الجبلية. بالنسبة للرطوبة تكون أعلى في شهور الصيف مثل يونيو ويوليو. أما الأشهر الجافة فتكون في شهور الشتاء مثل نوفمبر وديسمبر.